Ah zareo nigérien ndray resaka ein abasara raha mety amindreo any. Hainao abasa io? Io zany salady africain, izy io zany à base-n'ny <noise> piky mangahazo tenenintsika zay, hainao piky mangahazo io? <noise> Piky mangahazo io zany <noise> <hesitation> mangahazo io zany tonga de <noise> <hesitation> namainina de iny zany disanina anaovandreo salady hafa koa a.